Eey, sukaaɓe jooni njiɗaa jibinde. Ɗum ko caɗeele mawɗe. Ngati yimɓe ine poti resondirde, njibina, keewa. Ko ɗum tigi nafata yimɓe. Sana ɗum tan yimɓe ngustoto e aduna he, so ndeenaaki ni maa ngas.